Voro ka min da yuu nung kan nee, ɓon uri, ɓo ɗora gaa kaa, ɓon tiɓon mare ye witiriu. gakwe ga kakwe kaɓon gale, ɓon mare witiriu kwe, wi kimi mijen ɓakle nung, wan da voro kang min yem! er nung kwe kaɓo nee ɓo nen nung kanak, ere da talti ɓurak ti shoti gaa kaa mar witiriu kwe, ere tanghe ɓwalle she voro kamin shuli dum da tal ti ɓurak, wulwa yo yinan vum, mi ere shangha mi teha more ti shoti gaa kaa kaɓo gale, da voro ka min da yimam top.